यो सुन्तला रंगका बारेमा सोच्दा खेरी मुलाई चाइ एकदम रमाईलो त्यसैगरी शक्त्ती आयाजसो अनुभव हुदो छ । यो गर्मीयाममा यल्ले खुशी दिदो दिदोछ जसो पन मुलाई लाग्दो छ । फलफुलमा मुलाई सब भन्दा झिक्कै मन पण्न्या असुन्तला भैखेर पन होला यैको स्वाद असाध्यै मिठो हुदो छ । त्यइको स्वाद असाध्यै मिठो भैखेर होला मु यइलाई झिक्कै राम्णो मान्दो छु । मुलाई मन पण्न्या झिक्कै रंग मध्यको यो सुन्तला रंग सुन्तला रंगले उज्यालो दिदो छ । आफ्ना मनमा खुशी दिदो छ जसो मुलाई लाग्दो छ । यो सुन्तलाको रंग सुर्यमुखी हुदो छ । जो त्यो सुर्यसंग पन मेल खायाजसो मुलाई लाग्दो छ । यिनले झिक्कै झिक्कै हाम्रा शरीरमा तागत उर्जा दिदो छ, उत्साह दिदो छ जसो मुलाई लाग्दो छ । यै रंगले झिक्कै हुदा छन हाम्रा समस्याहरु तिनलाई चाइ निरन्तर अघाणी बढाइराख्नु पड्डो छ भन्या जसो पन मलाई लाग्दो छ ।